أنا عندي تجريبا خمسة أزواج من الجزمات، و <hesitation> ثلاثة أزواج صنادل، و <hesitation> عندي <hesitation> زوج واحد <hesitation> بوتي، طبعا الجبعات ما عندي أبدا، النظارات عندي ثلاث نظارات شمسية.